हमरा साझ बिहान भात खइ बणहु । साझ बिहान भातवा मतरे नही हतइ ओकरा मा हमरा दल खाय पर्लइ, साअग खाय पर्लइ, हमर जिउवा के दुख बिमारि नाही पार के डहुल डहुल खान चिज्बिजु सभ खाय पर्लइ । ओकरही म खा के मतरे नाही हतइ जसने कि यब सगवा मा हमरा मेथी घाले पर्लइ, लहसुन घाले पर्लइ, ओसने क के कथ कथ बणै हमार साग्पात हरियर चिज्बिजु ओकरहिम सभ हमरा उहे ओसने क के हमरा लहसुन पियाजु घाले सकबहु, तेज पाता घाले सकबहु, लङ घाले सकबहु, खुख्मेल घाले सकबहु, जवाइन घाले सकबहु, ओसने क के हमरा याद सकबहु, दाल्चिनी घाले सकबहु, याको याको चिज्बिजु घाल के हमरा यापन देहिया क दुख बिमारी नही बनवे के हाम्राअ इहे चिज्बिजु खा के फेरी हमरा हखबहु र दुख बिमारी फेर्के नही परबहु ।